Njeel ri qtij k'o ri che xtiqtij kirb'an re k éex chqe are'k'la'kb'ixik si nim qtij beer runti'l jun chkop ver tiq tiij kirb'an k'eex chqe kum kiirmool lo riib' la la uut mu mu kirmool riib' piq kik'el kb'iin puq k'u'x kb'iin piq kik'eel kopom kopon ri'chiij qanma'kirb'an k'eex chqe si tiq tiij ri tyáj, no'j si che xtiqtij chik nodiiy rb'an láxik ajwi'qa utz che rkunaal che ri qbán ki rb'an k'eex chqe nodiiy ri rkunaal t'u'y ajwi' kk'yex taq k'eyb'aal no'j qtaa kir b'an k'eex chqe xuq kee che ri ya'qtiij k'. o ya qa utz nkere'ri ku jel xweet rmaal si no que k'o re ya' ki ryaa más qchoq'aab' no'j kir yaa más qchoq'aab' no'j tjiq kuj rwi'taaj i si qa xkuj rwi'taj tjin ki rb'an k'eex chqe ya ju jrub'jnob'chik saber che ri yab'iil xtyo'k riib' chqe i tek'chi'xkuj q'ooxwik rom rmal o xkuj chiqin i tek'chi' xkuj kmik kum qa utz che ri xtiq tiij xa che ri xtiq tiij kb'ixik la'si qaaj xkuj k'ob'ik nim chu wu ulew rech qa rii xpe ri kmik chqiij xtiq ka'yij che ri xtiq tiij inkere xaq che ri xtb'an k'eex chqe rii xkuj chupik.